Este suni jitain inina keéna ja ku ntiwi ñua ku kuni jitain inina te sana'aga este nu io chuun te kakitɨ in ntiwi te este kikɨnyo te sa'ayo nu nu este kɨsi ñua ja ku chu'unyo xa'an chu'unyo te sketaányo ñua ku ja kuni este in nteyu yachini.